واحد العشية، لقات الصيادة العجوزة قرعة فيها رسالة. ملي حلاتها، لقات خريطة فيها إشارات لكنز قديم مدفون. الصيادة كانت عايشة بوحدها فكوخ حدا البحر، وقررت تخوض المغامرة باش تلقى الكنز. شدات الخريطة وخدات معاها الأدوات البسيطة اللي عندها، وبداات الرحلة. فطريقها، واجهات بزاف ديال الصعوبات: غابة مظلمة، واد غارق، وجبال وعرة. ولكن كل ما عيّات، كانت كتفكر فالكنز واللي يقدر يبدل حياتها. حتى وصلت للمكان اللي مشار ليه فالخريطة، وبدات تحفر. من بعد شوية، لقات صندوق قديم. ملي حلاتو، لقات فيه رسالة كتبين: "الكنز الحقيقي هو الشجاعة اللي خلاتك تخوضي هاد الرحلة". ضحكات الصيادة وهي فحالها فرحانة، حيث الرحلة علماتها بزاف ورجعات ليها حب الحياة والمغامرة.